Për mu ma mirë osht me shku n'studio t'jogës ose pillates ose naj, ose n'gjim me ushtru në grup sesa n'shpi. N'shpi s'kom mujtë kur me ushtru vet. Po kshtu kur je n'grup njoni tjterin e shtyn me ushtru edhe plus që ki instruktor mas instruktori që t'tregon qysh mi bo ushtrimet saktë edhe mirë.